<noise> أكثر شخص أثر على حياتي كان جدي. كنت أنا أحب جدي وهو كان دايما، أي مشكلة تصير، يدافع عني جدام أبوي وأمي. ودايما واقف في ظهري ويحفزني. وكان دايما يرفع المعنويات عندي. أي شي أبيه كان يجيبه لي، ما كان يقول لي على شي لا أبد. كل شي كان متواجد، ما يخلي عني شيء. جدي الله يحفظه.